Ny fomba fanaovana sôsy curry: tetehana ny vao tabia sy ny tongolo, atao madinika, de ampiana paprika, curcuma. Afaka ampianao hanitra hafa toy ny tongolo gasy sy ny sakamalao araka izay itiavanao azy. Fa miaraka endasina izy ireo de ilay curcuma no manome ilay loko somary ohatran'ny mavomavo.